अगर मेरे जंगल मेरा पाव न असे घूमने पड़ा न वोक जाने पड़ा मेरा से जंगल में तो हम कई करूँगा। अच्छा वाला जूता पहने लेंगा। तो कई जो काटा वाटा न ये सब जो चीज़ न होईगी वो मेरा पाव में नहीं लगगा मेंका। न फिर हम काई करूँगा। कि हम एक वोली लेंगा एक बेग न वोकाद न सब खाना की न पिना की न सब चीज़ न राखी लेंगा एक साथ। तो काई लेंगा चलते गलते काई ठकूँगा हूं तो काई भी खाई लेंगा। न आरू काई चे भाई और काई रखी सको जाओ और काई में पाने की बाटल रखी लेंगा। कि पीना की काई पाने पीना की प्यास लगगा तो पानी पी लेंगा।